لو سمحت, ياخوي ممكن ترد علي؟ ممكن تساعدني؟ أحتاج أعرف وين اقرب مركز شرطة؟ هو بعيد من هنا؟ والله أبغاه ضروري, لو سمحت ساعدني, هو قريب أو كيف؟ ممكن أحتاج إني أمشي كثير؟ أو بيكون قريب؟ ساعدني ياخوي وإذا أنا بعرف الاتجاهات ممكن تدلني؟ الله يجزاك الخير إن شالله.